जानवर जो चे इंसानों के तरीके समझ भी सकदु सोच भी सकदु और जो इंसान करदा चे ना अनुभव हु भी अनुभव कर सकदु